באלנسبة לי כנפעל נקרא כתב מזיין עלא מושאדה פילם, חית אלכתב כיעטיני אלפורסה לוסף תפאריל דיאל אלקסה ואלאפכאר דיאל אלכתב בבוט' באעמק פי אלכתב חיאל דיאלי קיחדם, נוקדר נתסורר אלשחסיות ואלאמאקין מן טאריקתי אלחאסה אלפילם זויין וסאהל ולקין מראת כייחתסר בזאף כיחליק ג'יר מתאבה בדון מא תגע'וס פי אלמעאני. אלקריאה כתחליק תפקר ותסתמתע בטאריקה מושטרקה קטנמי אלעקל ואלכלם.